Ga na dodor wana xulmu imumua mai tanin a xulmu imumua a ran ga bok pawat laxur ga rain zi amu san ka daxa be kait na gat amut wait kain san ka balas kait na gat amut wait kain s- san masing itanin ka wa balus, mumua xawit na gat ka gat <hesitation> ka roxin a matmalabuk iwana zan ramai daxa wana zonon, kait na gat a mangarang pana zonon, kait na gat a zera zan mumua dit poxin <hesitation> la birua na amu labat imumua a ran mumua a ran daxa kait na gat a zan dit poxin farawauk amu ubina xait di zofamat a ubina, xait di rotfating amu furavin, xait dit poxin ta zan taksak mumua xuning ma, tanin di ziar kait na xuning karik mumua mumua xa daxa masei ma tanin, amu ran tanin kait na daxa a mala di zofamat a ubina, a mala di rot- ta rot fating a uravin di woxin amu matmalabuk raksat kana uravin amu san ka varas ka vara balasang la La ran akari tanin kait na uning mumua, mumua masei xari a bina xa daxa a ran ga fnalik ma ga wat laxur kait na gat masei ta zan ka raksat mumua xai balas masing tanin ka balas a mala tanin di zofamat a ubina di woxin amu kain di woxin amu wat famuzas kait na daxa xuning ma amu ramai itanin kait a daxa masing mumua mumua yak a ramaing mumua xa daxa amusan daxa dit poxin mumua ka daxa walau be kait na gat amu wat san ka raaksat kait balas mumua ma mu ran tanin amu wat- matmalabuk kari ka balas tanin wana ze yak kawit na gat <hesitation> amu san daxa, amu inaxamang daxa xai zi varafauk a ubina <hesitation> itanin masing ma xuning ma a zonon di zofamat a ubina, a zonon di imin di woxin farawauk, di woxin amu paivang a paip ka raksat di woxin farawauk ma musan itanin di woxin ka raaksat masei ta uning mumua mumua yak amu a ran imumua ka daxa masei di ziar di zi varaxai amu Daxaiang kait na gat amu san farawauk dit poxin mumua di ziar varaxai a malavitang, di zangas faraxai di woxin amu kain kain san ka daxa be ma mu- taning a matmalabuxang itaning kait na daxa marazat gu na rain masing amu kain kain maravanang ka bals, amu kain san di woxin, di zofamat a ubina, di vinau, di woxin farawauk amu se ma taning a ran taning kait na daxa masing mumua a ran ka daxa a ran nia ga fnalik ma gat wat la- x- xur ga rain masing mumua ka daxa nanga wana mu kain taim akari amu ran akari taning mumua xait na gat a zan kai balas masing kari masing ma taning amu kai- amu mat- matmalabuxang ka raksat balazang a mala xait di gat a varanobang a zonon di wan di wapalau varawuk di woxin amu san kana rexazang sinandi a zonon tan di we texazing a piran sinandi di we- zi walau, di naxam palau Di los amu inaxamang sinandi nanga kawit karik di los a inaxamang sinas ka soxot nandi wana lozang xuning ma taning a ran itaning kait na xuning a ran mumua mumua, a ran imumua yak ka daxa nanga wana ran itaning ubina imumua di gat a varanopang, di gat <hesitation> a inaxamang daxa, matmalabuk daxa kait dit poxin farawauin amu san ka raksat mumua di zin daxa, di malavit, di woxin amu zera zan pana inaxamang sinandi nanga xa daxa be xuning ma, mumua xait ha xuning amu ran akari taning taning amu kain kain amu wat- mat- malabuxang ka balas kait na daxa amu ubina kait di los karik amu inaxamang daxa di ziar di ziar varaxai <hesitation> mu wat inaxamang farawauk inaxamang wana zofamat a ubina, inaxamang iwana zarafating a uravin ma woxin amu se ra wat famuzazang farawauk xuning ma, taning kait na daxa masing <hesitation> a ran mumua yak mumua nanga A ran imumua mo dai wana ran akari taning mumua xait na gat a wat kain san kai balas masing amu ran akari xa taning amu kain amu wat s- san farawauk kat balas mumua nanga mo daxa wana a matmalabuk ina mu ran akari xa a zonon di zofamat a ubina, a zonon di woxin farawauk farawauk, amu non amu matmalabuk kait na daxa xuning ma mun ran taning kait nari ka daxa masing amu ran mumua yak mumua hanga amu ran mumua mo daxa wana amu ran akari x- at di zi wana a mala xawit di gat karik a varanopang kawit di gat <hesitation> a ze- ra inaxamang daxa kait zi zinandi wana dina los xuning ma, yak a matmalabuk imumua mo daxa hanga pana matmalabuxang taning matmalabuk imumua a ran ga fnalik ma ga uza ga uza laxur ga rain masing a musan mumua ka daxa nanga kait na gat a zan kait taksak A musan ka daxa walau be kait na gat <hesitation> a vinauang ka tuma xa marazat, kait na gat <hesitation> zofamat a rapti, kait na gat a rotfating a rapti mu- taning mu- mumua, mumua mo daxa ka daxa wana mun ran taning amu ran akari taning kawit na daxa amu kain kain matmalabuxang masei xuning ma, di rain masing a ran taning ka lagaf marazat masei kait ka xuning imumua matmalabuxang imumua mumua a musan ka daxa walau be masing ma matmalabuk itaning ka lagaf amu kain san ka balas amu kain kain maravan ka balas xuning ma matmalabuk ila ran taning kait na xuning imumua xa daxa matmalabuk imumua ka daxa mu malabuxin ina mu ran akari kawit na daxa maravanang, kain kain amu wat kai- amu wat matmalabuxang kai woxining kai balas Di zofamat a ubina, di rotfating a uravin, di vinau a zera zan nanga di woxin kait na daxa xuning mumua xa daxa xuning ma, matmalabuk imumua yak ka mo daxa nanga wana matmalabuk itaning xuning ma, mala di ziar di wen gat xarik amu wana lozang wana ze kait a xuning a matmalabuk imumua a matmalabuk itaning ka zan matmalabuk itaning a mala di woxin amu kain kain san kawit na daxa xuning ma, taning a maravanang ka varas ka uza la maskana wana ze amu wat san ka varas di woxinang uza la maskana ma yak a matmalabuk imumua nanga a ran ga wat laxur ma ga rain masing matmalabuk imumua mo daxa hanga wana matmalabuk itaning